Yo yéliηé a ni sonka ndeberini ka mokho, yéliηé a ni dinguira murunu fina, kho yéliηé bé ganta, ganta biréné kani nokhoηa. Yéluηu yogoni yéyi kounta méréné kani nokho, <hesitation> onda ken ηoutou, i ni marna féyé nkama gna, yitoun kama gna fina. I télé do yittén kamma gna kou do ni sonkani kou miri donoηa. I téla solou mouriya yogonido soké nari i ni miri. Kou béni go kani kou nokho a guéni yéli maranto béni go makha fo nokho ké, borou ndo séliηu, borouηa kiyé ké mouma a na gnaana solé guénéyé gna. A do solé sou gana ri a na sokhoundi, andi sokhou sokhoundi mé kamaηa migan khoto. Yo yéliηu yogoni yéyi kouna gouné nokho gna. Wo yilin téénin gana ri dimanbé, yéliηu yogoni yo makha tééni kou nokhoηa, i kha gui sonkani kou mirini mokho kébé ado borou kou inta bana, bawoni koun khalou kou soké gnani, sokké moulé moulé gnaani ini kégna mirini sirinthirinthiri anga na wori hara nkité ké pourana lo a khoté gnani kendo borén nkhalé inta bana.